أيوه مرات بيصير أوقات بيكون الواحد مش حابب يتكلم مع حد في لحظة معينة سواء لإنه مش في مود التحدث أوعنده مشاغل غالبًا بنشوف الشخص ما بنردوش عشان نحتفظ بالهدوء او ما نتورط في محادثة طويلة، لكن في النهاية بيكون الأمر موضوعًا مرتبطًا بالمزاج وظروف الشخص.